. Amì ñde átọ́ inwáng, <hesitation> nse ñtȯṅ ke átetém, ke nkañ ajid, annañ ajid m isi tóño ke átetém ima item imaa, ila ikámá ikwa sifon ikámá achọk mbak ikpi ki kud nchióng eto sa ade anye eto eseke chióng ese kood nung-nung, usuk ekood achala. Ila Ikama achok ade iban ikwa ade anye neke afuro so that Ima ikpéké ñkpọ <hesitation> ñkpó ade ade ñjaka ñjaka ajid ikpeke nsio ne aluó isoñg. Imaa item imaa, ila isin ikáng, ikáng ibihi sin de ila ifed iḱod ñtak ibihi fed ikód ade baak nañgá idibi Iain baak ikáng amá 'furo iduk ikót àgwo nwen imaa ifed imaa ikána sa ade ikót ase nyie adañga inaañ ila ifed adañga inaañ ade imaa ikaña isin ikáng. Ikáng ama sak imaa ajid ilá ikáyá ntè gwo ami nde ató inwáng nkaa nke tang ntok ntihẽ etõ, ñtáng mma isóng ade ana ntele mbák nañga ed'ibi itọ ñkpó, ñkpọ́ itamãkẽ itọ́ agwo ányin or nkpó inọ́họ́ ágwo únán. Ila itang imaa nsaña ne ntokájen ami nkaa iki tang imaa. imaa itang imaa isioño itúng abi dénge ifia ajid iben inyongo ika úfọk. Mámá ndien ajid eli ndien idi ka ke nkpẽkẽ akpọ sá-adé nneke nse ntọ igwa. . ñna kpeke akpò ade, ñsañgá ne ntokajen mbiom akpò adẽ ikiboñ k'usen ibihi tó ikót ade imaa imaa ndien ajid ila ikpök <hesitation> akpo ade ibon, ami nsè nam abobod moho ntọ ke isọng ñkãnga nkáná isọ́ng ade, nkáná isong ade, mana ade ne'de emá esin igwa, igwa akara atibẽ, imaa ikána isong ade imaa mmese nlád agwo agwo adi kénẽ añwám, nkpe nkpe agwo, agwo ali bod akãna isong ade ama ajid ito ndien igwa adẽ. Ila itọ igwa adẽ itò anye q fòn ila ikúd ibo ke agwo ini edim awihi ilep mbemiso ajid itọ igwá adé sa ade ikpi neke ibi itọ kini nna ejo iwihi yak igwa ade atibe, imaa ikud ke akpa elim alép ajid ila idûk ito, igwa ade, itọ imaa, imaa itọ imma nagha ibi tó imaa mmese ntó anye anwak ntighi ikót isidehe ntighi ikót kied sa ade ami ntó inwáng ideghe se ediádiá ikpöng. Mmese nyanyam nkóró so imaa itò imaa ajid ila isañga itie icheck, icheck me ela echi ikót ade baak ñkpo nta ama taa, ñkpo si isi taa igwa, si taa mfàng igwa, imaa iche imaa nna ton. Nsuk nse nsañga kwa mbaña mbaña ncheck nagha ikót ade atie. Ama did gwo ini <hesitation> mbiele abighi fud ajid ila ka iki gwak mbiere ade, igwak mbiele ade imaa isio ilukó, ijak anye anadé. ama àkákó inung ikpooñ ajid ibéñ ñkpọ́ ekódó ibók inwañg ikisin n' ikọd ade. Ila isin ibọ̇k inwang áde, ibọ̇h inwáng adẽ anung asé anam ánye akene akpòòn, anuñg ase ánám anye adúk, sédé emá eligwọ ewúkó. Ama ka ko ila inúng ika isi nám mbiele akang iba. ámà anung ide affiong nwen ila ika ikiche mbiele inung inam ánye ayohọ akang iba, inam mbiele ade imaa isio Ila isuk isañgá isuk ichen-ichéñ, ichén ajid iwo ifefebe inyung ikpong inwang adè sa-ádé atọ inwáng isidaha-daka ikpọ́ng inwáng aná akéché inwang. Ama ka kö, <hesitation> ama agwo ini igwa adukó ajid ila ika ikiwúkó igwa adé. Ila ibén iká urua iki inyám sa-ade mményie ñtọkajen ñyie ntokajen inaañ. Ágwo ita mmo ke ekámbá úfok ñwéd, keẽd aba ke etok etok úfọknwed anye nse nkama nkpe akùk úfoknwed ami ñyenéke ñkpọ mfén, sé nsé nam. Ñkpọ́ adé anung ase akéné ino jile ñdidia. Ñwán ami ila ilian úbọ́k atọ kéed sa-ádé ajid inámá utom m̃bakárá ajid inama nam útóm nwen sikeme isio akùk ino jile adẽ útóm inwáng ke ajid ise <hesitation> inám ila inyam anye, ima inyam anye ajid ituñg aka akuk ufọwnwéd, itung imenúng isé ibén aká ñtie usin akpoho inim baak ikpinyie mfana ajid inung ikisiode ikama ifanna mfana ajid iminung idakka Inung iki tó itie nwen. ́gwo isitọ́họ́ itie kéed anyie anye eseke ekwód, enúñg etó akáng iba ima itò akpa 'ko ima ela inung ika ikito itie ñwén, ila inung ikito báak ankho ámá kwenghe sa se'jid idi inyièhẽ ñkpo ñwen sisi inam iñúng isito iñwáñg adé. Ima inung ito adé, adẽ iwibȯbȯd ekóod ùtọ iñwang akang ibá k'inúng ajid k'ese kood utò inwáng akang iba, ela etò ande akang iba, inuk iwùwúk ákpọ. ima iwùk akpo ade imaa ajid inúng isañgá ichéché sáade ñkpo nta akemi idita andede s'edidehe ataa ini utóm iñwañg. Ilá ichen-ichen, ichen, ande ilaikámá ùbọk ise iwúbó mbiele, iwùbo mbiele, iwùbo mbiele imaa iwùbo mbiele imáa ajid inung isiñ ibok mán anám nẽ igwá adé akpȯn, man 'nam né igwá adé akọd, ama akakọ ila inung ìká ikinàm mbiele àkáng iba isio, imaa inam mbiele ákáng iba isio igwá ade akpoon anung afon. Ila ikpèkè akpo igwa, àkpọ́ igwa adẽ mmé sé ñyam, idehe igwa ikpóng ke nse nyám akpo ade mmé se nyam nnọ mbon agwo enûng ase di mbö edep anung ase asin uñwam ánọ mmanyam anung ñsuhọ itúng se nung mmo ñtọ sa-adé anye ayìd ikámá inàm nwák nwák nkpọ́ ñdé ufok ami andungo ufọ́k adẽ nkikaráke mbób mmá né áfon, inwáng m ase anwam ami ñkárá núng mbòb ufọk adé anyé afoń, ufọk ami nke bóbób mmá nkijiȯngȯkẽ nkenung mbòb ntele ntele so utọ inwáng ase ãnwám ami nũng nkama njiòngo ufok ade idihi igwa ikpóng. mmese ñto nkpọ nte ikpán, ise ikóod anye ikpán ke ikọ́ úháng ajid, idáhá ini ami mme kȯnȯ nwah-nwak ikpán ke ikọ́d ami nhebon ke úfọk. Ikpán adẽ mmese njed asiño enyiam. Nkọ̇ng aféle imi isé itọ ñkọng afele, ñhó afelé isuh iñyám idaha m awáh-ñwáh nhpọ ini ahẽdẽhe ini ákpáhpá im̃aa inung inung iñyam àkpàhpá, anye ajid isuh ikamà inwám idem ajid nañgá akpèdédé, nangá akpedédé ajid itimeke ikpóng utọ iñwañg. ss